ساسونه د خواړو خوند بدلوي. له مشهورو ساسونو څخه دادي: ټماټو ساس، سویا ساس، ګارلک ساس، کری ساس، سبز چټني، سور چټني، رنچ ساس، باربیکیو ساس، میو ساس، ترتر ساس، هویسن ساس چه چینایي دی، واسابي ساس چه جاپاني دی، پستو سای .چه ایتالوی دی، او دچلي ساس